To am she sukwo zhni ma wnagye shemi wnagye mawo agbmada kwo aɓolami ɓenu mawo ɓeɓe kwoi knyiya shekwo knyi miya lonu ma wo laifiya sai kwoi ɓemi to she mi wo laifyiyai kwoi ɓemi lonu to har kwa ɓe ofye aɓe kwagyi shefye ɓe kwagyi malo ma wnu awye she mi wna wye ma ɓyi mi pwuwa gna vnya ɓalo gyi fye, ɓa gyifye n laifyi yai ma kpe ma pwuwa laifyiyaye to she mi kpe ma laifyi yaye ɓodon ma ɓyiɓyii nmi nyi kwo zayi to machi ɓa nhaige to aɓalo knyi ɓwainu nai ye'a yada ɓoda oɓwa yiɓalo to aye agyi knyinu'a n labmi yeya to ya za nyagyi shni yagyi n labmi to yi kpe kala kwu n hayi yalo ofwa ai ɓyi ɓyi fyee ɓalo knyi ɓwa ya, gye fye ɓa lofye makaranta she ho shni lolo nyi to ma ɓa ma gaɓa. <hesitation> nya gyi oya gaɓa nyagyi ɓalo makaranta sheɓalo makaranta lonu to ɓa zhni ya shegnwa ɓe n wye shei she yi shegnwaje n wyeshei to ya chige to abazh knyi nya gyii nu nai ye-e to azhni nyagyi sha zhni nyagyi yagyi sheyi gyi, to ya wo safye wyi yawo ogyekwoi zhniyi sheyi wogye kwoi zhni yilonu to yale gye wna n hayi sheyi wnagye shihena aɓyi ɓa ɓa ba nya ɓa banya abiyi mi zhni machi ɓage ɓa banya deidei, oza n walo makaranta wolo wo ba nya deidei wa wye znudna zato fwna wye n nya bai to oma ɓyi ɓyi kai shekwo lagami, ɓa gye wyelo ɓai balo ɓai dna bwugbalo nge ɓa ɓa ba nya nnn ye kwo ɓolo nyi osa nkwo bolo nyi ɓato ɓei je wu ngye mi nu ɓaɓo zhni aza anya ye kpei so nyaho nu nkwo nmi kpe yelo.